عندي ثلاثة أبناء عم، ونشوفهم بين وقت وآخر. كلما نتجمع العائلة، نحب نقضي وقت معاهُم ونتشارك الضحك والذكريات. العلاقة مع أبناء العمومة مهمة، وهي تعزز الروابط بين العائلات.